Mariazy tonga lafatra miankina amin'ilay mpivady aloha izany angamba no voalohany hoe mahafapo anzareo ve, hoe le fitiavandry zareo ve ao tsara, mety tsara, dia avy eo ao amin'ilay resaka hoe fikarakarana an'ilay mariazy, mahafapo ve? Afapo daholo ve ny olona rehetra nasaina? Ny zavatra natao rehetra, ny fety ve nahafinaritra? Ny sakafo, <hesitation> nahafapo an'ilay olona ve? Otran'izay angamba no hitako hoe tonga lafatra ilay izy mahafeno ny fepetra rehetra.